Ni am daufaya ya hala inawa, inawama ya hili dara ohofose, ya hili ohofose ya amra dara am armatik. Matik aifuna sampe botono, botono hua anin ya takni watafa ya ese. Ya ese tuak munaina, tuak yanani, amne watafak puna elekea amdana kalanaam. Am sampe nawatafa fua anin, am ia amra ezaam am <hesitation> ff, am watafa. Am <hesitation> lolohok tu inawa neme, ni nawa watafa fua anin, yamdainawa ma airjaga am dais se enine. Am dawatafa, layar er lakni utang, ekoto hafete, akuto se enin ne. Tu seste watowo setweste, laa <hesitation> am hum hafmu neina, ebumataa. Ebumata hua anin, ikese wohin ni amra. Ufaya te atau amra watafa, hua anin abis sebumatasef ebuna, <noise> inonaira esynin hoholo, tomra inawa maneme aww wesene ne, hibuna hua anin ey. Ikil ki aray intesef fibuna e doto, edoto hua anin se fe'isimania, ya hakalaira. Ya kalaira hua ansef, ibuna luman, i dotoho ebuna efoiye. Efoiya hua anin, eiy ama am aisa am ai. Am ai tuyak ya nani, tuyak kumeine, tuyak ku eifa. <noise> inawa ma ya anis ni akueifa ufai feina. Isima ya inw <hesitation> enama ya halaa, ya hala hua anin, erma hawa. Erma hawa fatan enlimaaa. Fatan enlima layahala hua anin, erjaga ekufaya. E jaga ufaya kalau ya takni ambate, ya takni watafa te, atau ya takni ayamale ni afu eifete, yaku inawama erjaga akufaya. Kalau mense luman, siforuk nia, er er daknia betenia, er batafa. Atau akiyal waii. Yakial wak wa anim, berarti ya mane hua anin, arti lumen si luman suda semale ni kofaya nikaa. Yak winawama, ya marakra, ya tuak muneina. Am <hesitation> Akui nawa mane setu, akumu neina hua anin, <hesitation> yaku yak nane, se ni ambale usemale ni ambal. Usemale ni ambal te, akuinawa ma, utafani ufaya sajaa. La akui nawama riseni ne, en mali, biar male koila, tap en risene en mani rakalafuna nia. En mane akumu neini, en mane akuhif nei <hesitation> em mana ya ifneina. Em mana ya nani, jadi kalo er <hesitation> am takni ambate, e amra inawa ma. Jaga husen ufayaa. Kalo mense luman si forok, en munaraa lenaa. En muna lena hua anin ya mani ni'kaa. Ya mani au' bu arti luman si maya na kufayam'moo. Eybb <hesitation> berarti amane, berarti akui aulena maya ew <hesitation> obe maya awe obe maya malek koila. Biar aumalek koila, berarti suda amane bahwa akuinayama suda kaseya, berarti mensen luman suda siforuk ni ufaya nika.